Rô karazan̈a dite misy zen̈y karà ôhatra: dite, tambavy sitrônely àby iren̈y, aviô kà misy man̈ano dite bôka amin'ny voasary <hesitation> ravim-boasary zen̈y amin'ny tsaho voasary <hesitation> misy karazan̈a dite te vera àby iren̈y.